Semiari vaera jeta va reta ipitepe jare jeta va reta jovai tenonde aikua kavita ko kiape ko ai, kia reta ndie ko ai va jare semiarita ko mbaeko oyeapo ojo ojo va jare kirai ta ko mbae oyeapo tenonde ojo ojo va, jokua re ko se semiarita jokope semiari yave